افضل انو اكون عالم مشهور على انو اكون فنان مشهور - لان العالم علمو غاح ينفع الناس وغاح يبقى مع الزمن ، يعني تبقى بصمتو موجودي عبر الاجيال، جيل بعد جيل يستفاد من علمو ، وهذا الشئ كلش يعجبني